Kovidi ekatabangura bbiizinesi ezitaito omu Uganda omu miringo nyingi okukira muno abantu abaali nibasasura sente okupangisa amaju bakahika baalemwa kandi bbiizinesi ezo zaagwa

Kwoga buli kiro kintu kikuru muno habwokuba tuba ntwiha oburofa ha mibiri yaitu tuba ntwetangira ekinunko ha mibiri yaitu tuba nitwihaho oburofu obukuba buli ha mibiri yaitu kandi tuba ntwetaaga emibiri yaitu ekale eri nyonjo

Ebi ebintu bireeta bireesereho obutabanguko ekyokurorraaho omuntu nasobora kuba ali mu kiikaro ekimu ali n'omukazi ondi rundi malaaya omuntu naabateera ekisisani naakisindikira omukazi w'omu ka hati omukazi ow'omuka naihamu entabuka naaleka n'eka ye habw'ekyo hati ebyo bireesere ebizibu mu maka

Nyowe ninsagika abaana b'obwisiki okugya mu isomero habwokuba obu nkurora mu maka gaitu abantu abakuru nibakira kuyambwa abaana b'obwisiki n'obu okuba oswirwe baitu noofaayo kurora wayamba abazaire baawe

Engoye zange obu ziiragura nzoogya n'esabbuunu n'amaizi nzaanikira obu mmara kwanikira zikooma nzaanura nzigorra nzikuba kurungi nzaahura mu keesi ziri nyonjo

Twina kutamu ebintu bya bandi ekitiinisa habwokuba obusumi obukukira obwingi nituba tutamanyire bakozere bata rundi miringo ki ei bataireho kurora ngu ebintu ebi baabitaho rundi baabikora so ntuba twine kubitamu ekitiinisa ekihikire muno

Kovidi ekaleetereza abantu abaali baine bbizinesi entaito nk'abakorraaga mu butale obutale bukakingwa abaali nibateeka ebintu hai ha nguudo bakabitanga

Obubuzibu obu abalimi bakutangatangana mu kiikaro kyange amataka baine gafunzire na habweki tibakulima kurungi ebi ebirimwa kusemerra nkooku bakwenda kandi obundi noobu bakubirima nibitalibanizibwa muno obuhuka na siizoni kuhindukahinduka

Abakazi baine kwetaba mu by'endema mu Uganda nukwo basobole okugonjoora engeso rundi obuzibu obu abakazi barukutangatangana

Omuzaire asemeriire kwikaliza omwana ogu akamugambira ebibi ebiri mu bisimba kandi akamugambira ebizibu ebi asobora kwihayo aa akasobora akamwoha ebyokurorrraaho abaana abatali mu bisimba ebi baine n'ebi bakozere kandi na nambere bahikire

Ha mpero ya wiiki nkira kuhuumuraho emirimo yoona ei mba mazire wiiki ninkora n'okulya kurungi n'okwehuumuzaaho ha mirimo endi yoona

Abantu b'omu kicweka kyange bakora emirimo nyingi okutunga sente nka okulima okuliisa ente okurolerra enkoko okurolerra empunu hamu n'ebindi n'ebindi

Twina kukora binu ha byolooni byaitu n'amoogero gaitu nukwo turole byaikara biri biyonjo twine kubyogya buli kiro hamu n'esabbuuni n'amaizi tukabisingorra kurungi kandi tukabireka bikooma kurora eb ebicweka binu byaikara biri biyonjo

Eby'enyegesa biimukize muno muno enkurakurana omu kicweka kyaitu nambere okusanga ngu abantu obu barukuba beegesiibwe n'endwaire tizirukukanya habwokuba nibaba nibamanya omulingo gw'okuzeetantarraamu kandi n'ekindi abantu obu barukuba beegesiibwe noosanga bakozere emirimo ey'amaani muno eyeekubaleetera entahya z'amaani

Kwe basobole kukura batatungire oburwaire obu kurabira omu mihanda eyeraaba egambiirwe n'oku n'okutabutunga kuruga omu miringo eyeehairwe

Ebijuma ebirukunulirra twina nka ff twina fene ebyenju emiyembe emicunguuwa ebikaka n'ebindi ebi tusobora kulya tutongiiremu sukaali

Ebitongole ebitali bya gavumenti mbiija mu kicweka kyaitu ntusorooza abantu mbabaha entandikwa babakorra purrojekiti baguma mbaija mbarora nk'oku zikugenda omu maiso n'abantu batamu amaani bakora

Kintu kikuru kuganikiza abaana baitu habwokuba tuba ntubeegesa engeso zaitu z'enzarwa kukira muno orulimi rwaitu

Emikura ey'abantu abaingi neereeta ebizibu mu buswere mukurabira mu bintu ebi bakuteekaho eby'abantu abaingi ebi bakuba nibarora hati abantu abamu obu bakurora ebintu nk'ebi bakuba batiire ha mukutu noosanga abamu baabihondera baagira ebi batiireho nugo mazima kandi byamalirra bisiisire obuswere bw'abantu

Mu kumugumyaa n'okumuhabura n'okumwi n'okumutamu amaani omukumira emibazi ye nukwo asobole kuhangaara omu bwomeezi bwe bw'ensi

Abagurusi n'abakaikuru baine obulemeezi bw'eby'endubata abaingi amaka gaabo tigarukusobora okugura ebiiruka nka motoka baitu noosanga nibahambirizibwa okugendera ha bupikipiki kandi obukuteeka obwomeezi bwabo habutendebeke abandi tibaina kyokulya abandi tibaina kirolererwa

Omukazi owaarukwonkya asemeriire okunywa muno okunywa nk'obusera okunywa nk'amata hanyuma n'okulya nk'enswiga doodo nukwo atunge amata amaingi omu mabeere ge

Ha mpero ya wiiki nkira kuhuumuraho n'okukoraho emirimo eyange ey'omuka ei etali eya gavumenti habwokuba omu bwire obwingi nkoze omu bwire obwingi nkora emirimo ya gavumenti baitu ha mpero ya ya wiiki egi mmh mmh nyine kurora ngu naanye nakora omulimo ogwange muka ya

Ebitebe by'okweteerana eby'abakozi hamu n'abalimi bireesere enkurakurana rundi byaleeta n'emirimo omu kicweka kyaitu mu mulingo gunu ekyokurorraaho nk'abalimi noosanga nibaba nibalima mu bwingi rundi nibalimira mu bwingi nukwo basobole kuturukya ebintu ebingi na habw'eki nibaba nibahambirizibwa okuteekaho abakozi abandi

Abakazi hamu n'abaisiki mu kicweka kyange bakira kutangatangana obutabanguko obw'omu maka abaisiki abandi tibakubatwara ha masomero abakazi tibakwikirizibwa kukora nibabateera n'omu maka mbaterwa abasaija baabo

Omuka ndinda ebisoro nka ente embuzi empunu wakame enkoko hamu n'ebindi

Abaana b'omukicweka kyange bazaana emizaano eyeetali emu n'emu nk'okuguruka kwepena kusamba omupiira kusaana nibahambyangana kusamba akakebe n'okuzaana akahuna

Abaisiki b'omu kicweka kinu tibaina kihanulirwa abazaire baabo nibabatiina nibabasereka ebintu ebingi abaana nibakura bataine eki bamanyire oihireho obukoonyezi obu barukwiha ha isomero n'ekindi nibatwekwa muno bakyali bato habwokuba baine obunaku mu maka gaabo

Habwokuba sukaali enyingi teri nungi ha bwomeezi bwaitu twine kukeehyaho ha bwomeezi bwaitu ha sukaali nukwe tusobole okutunga obwomeezi oburungi

Tusemeriire kutamu abantu ekitiinisa nituhuliiriza ebi bakutugamba haroho abantu abandi abatenda kuhuliiriza ebigambo eby'abantu abandi nka bakuru baitu tusemeriire tuba tubatemu ekitiinisa nituhuliiriza ebi bakutungamba kandi ntubikora

Kikuru muno abasaija hamu na n'abakazi okwekebeza akahuka ka siliimu kakuba basanga bakaine nukwo basobole kutandikaho emibazi yabo obwire bukyali kara batakabaire kubi kandi kakuba basanga batakaine nukwo basobole kwerindira kimu okurora akahuka ako tikabakwata

Ediini ereetiire abantu kujwara emiringo etali emu omu Uganda obu nibatebeza ekigambo kya Ruhanga n'okujwara enjwara enungi omu makanisa n'amakeleziya kandi nukwo basobole okuleeta obusinge n'eteeka hamu n'engeso nungi omu bantu

Ekyo kikuru muno nukwo kituyambe obu tuba tugenzere mu mahanga agatali gamu na gamu turole enyetwaza yabo neesana eta

Nkira kunywa caayi y'amata ekyenju n'omugate buli nyenkya kara

Abeebembezi bateererra abantu omu kiikaro kyange kutanaga naga ebiveera okwogya engoye zaabo kwogya ebintu bakukozesa okulimirra amaka gaabo nukwo basobole kulinda ebi ebicu eby'obwecumi omu biika omu biikaro byabo

Abantu baruga mu byaro bagenda mu mbuga habwokuba nibeetaaga obuheereza burungi habwokuba tumanyire ngu obuheereza oburungi bwona nibusangwa omu tauni kandi obuheereza oburungi bunu nubwe nka buha amasanyarazi amaizi ag'okusanga gatali mu byaro nk'amaizi n'osanga mu byaro oina kurubata orugendo oruraihire kurora wafuna amaizi og'oraakozesa nkaha omu ka

Kikuru muno okuganyira omunywani owaakusobiize habwokuba kakuba amanyirra ensobi ye nawe naasobora okukusaba ekiganyiro mukeegarukanganamu nukwo omuganjano gwanyu gukagumizaamu gukagenda mu maiso mutaine nsonga yoona rundi ekizibu kyona

Mu kyaro kyange twinamu za taapu nambere turukugura amaizi obu garukuba gabuzire twineyo omuliikondo nuho turukugataha nukwo tutunga amaizi amarungi